Ajan ka'a iin ñayivi te ajan nuu kuijan, naijan nan ndixomoxi ma'a ninja njakunka tuu no'o yojo ho honokuija ko nani xuni ma'a xuxikaya xa'a xana kuan mo'o naxa'a kuan vée notenija njayoka njan yo'ó konnati tunto otun naxakonda najo kuxhi makunio.